פירסט עיד קיטס זענען דא צו מאכן זיכער אז ס'איז אייביג דא די ריכטיגע טולס <noise> חס ושלום אין א פאל פון נויט. <hesitation> ס'איז אייביג דא איבעראל אין יעדע פלאץ, אויב מ'דארף נמשל חס ושלום געבן סי פי אר אדער- איז- איז דא די טולס פאר דעם. ס'דא <hesitation> זאכן צו מאכן מענטשן זאלן סטאפן צו בלוטיגן. סאו ס'איז דא צו מאכן זיכער אז מענטשן זענען איבעראל סעיף.